ɫvɨguɨ pe oi va reta ko jeta mbae ikavimbae va reta yavaete va reta <hesitation> monstruo marino jei supe retava, tiburon, ballena, pulpo jare jare mboi tuisa va reta oime vi opaete iru mbae mɨmba reta ɨ iguɨ rupi oguata va reta jeta yae reta ko